Un carrillu manu es una herramienta mu aparenti pa portal cargas pessás dun sítiu pa otru. Enhunciona duna horma mu cenzilla. El carrillu manu tie una baldi ondi se poni la carga, i dos rueas ena parti lantera que premiti que se puea arrempujal o tiral d'ella liquiamenti. La carretilla amoteja la ventaja mecánica delas ruéas pa achical el roceu i hazel que seya más faci movel cargas pesás. D'esta horma, se puen portal materialis comu tierra, arena, ladrillus, con horma más faci que si se hazi en pesu. Es una herramienta hundamental pa muchus trebajus, dendi la costrución ata la jardinería.